Ti chutu, kinida ngukini ini keati chutujan ña o iditi ta kini ngukini ini kea tichutu ján ajan ha me da asco.